لو كان عندي خيار بين يكون عندي ضعف المال أو ضعف العمر، بختار ضعف المال، بسبب إن المال يساعدك توفر لك حياة مريحة، وتحقق طموحاتك وأهدافك في الحياة، في المقابل العمر ده سئ ما يقدر يجيب لك نفس الفرص لإن الوقت محدود وما تقدر ترجع فيه، المال ممكن يساعدك تحكم في إنجازات أكثر وتعيش حياة أفضل <hesitation> بين -بينما العمر ما راح يقدر يرجعك لمرحلة معينة، أو يعطيك وقت إضافي.